Kuako yaiporu yamboyɨ vaera, pan, soo, opaete ikavi ñanoï, öime tatapeño yaiporu vaera, oimevi gas pe oparavɨkɨ va, erei moköi reve ikavi